en-USy loko maitso ny loko maitso raha ny aty aminay dia ny dikany dia loko maitso fanantenana. Izay no dikany loko maitso fa tsy dia misy azo zakaina loatra ny momba an'izany.